ډوډۍ معمولا د سپینو غنمو ډوډۍ، د تورو غنمو ډوډۍ، د جوارو ډوډۍ، د وربشو ډوډۍ، غوړه ډوډۍ، قتلمه، پراټه، ګرده ډوډۍ، اوږده ډوډۍ، د سیلو ډوډۍ، روټ او نور ډولونه او بڼې لري. د تورو او سپینو غنمو ډوډۍ هغه ده چې په ورځني ډول په هر کور کې له کتخ سره خوړل کېږي. د ډوډیو نور ډولونه معمولا د سهار له چای سره خوړل کېږي.